Marko reta oregua reta jaeko yande yaiporu oimeta yave ñaja jare ñañono jokope ventana, öke jaema jokuako jokua jembei iyike rupi kaviko kuareta yaru